Kito xano na'ni ta ho kito va xano na'ni tá ngo kito ña kiniga naka notón niniku nanakatón tá okini kati ña nakatón, to davaxhichi ta ha a an ngua kenriton xhi kinixanotón datantón na kuintón ta datantón ta datanto ta dakanri vee ta kenreriton xhi datantón,